Mi gawni mi mun gawtəlrəre mi gegen deŋ a men akə gawni mabu gənu. Apə gawnə mabu gənu kə andi kə wanu kawrə ikə təyse be bəngəl nə nettə ɗaŋsə dabəsə a garə i dage dagə gbəmi rə karkə bayi minu bə i da gbəy rə so mabu gənu gənu re aw akə gaw malu irem mi taysəgə nettəsə ma dikəre aniri na gawni bəŋgə pəmi təsəgə ani mi min butəmrəre mi ɗakə ɗan min mikə kpikə wani ɓikəl ban nəkə mi min bə min ruydəl rəre mi gərəgən nettə a bəybərə mipə ɗakəga bən gəntə daga mabu gənu rə mi gawtəl minə tiŋa mi gegen min mikə oy mabu gənu wanə səwsə mi ge gawtəl mabu gənu sə i təsəga ga bəŋgətəra, so ire nettə garə ani aiipə ɗakəgə doŋ a doŋ nu a kar imi an be daŋ si ya sa nu tinə mikə gaw aya bə mi gegən baŋ gə don a gasi mu gan ko ni ya pat nettə dənsə e gawtəl ar bəŋgə ur wan gansiu gan komiya dabə mi mige doŋ a kə bəngə.